<noise> pus se ba jai kauk tumeik talun de de l'us de kul'us l'eje y tu'ui ya cuando badiu'ut pus kauk tutu'ut <hesitation> bueno kauk tujue'eng nguljue y tu'uiñ late'et y ya de kupu tupu y lapajax pu kanaung li'ius pu kikjiñ y <noise> de kupu ya tupal re kute tu'ui lajul y tu'ui lasa'at tulejep pu rixiñ mi'ia y tuvun tsukue tu'ui pu ningie tu'ui lakal nda masajaiñ cartón y tu'ui jai lajeiñ pu rixiñ se batseje y ya tu'ui tupal kute rama laseil, laseil mi'ia tulejep pumbe'ep tulejep mi'ia pu kikjiñ y ya kujupu kauk tu'ui tutsjau tutsjau pu mjiung tutsjaung mjiung tu'ui kinjial kauk por ke por ke rapu re mas kauk iuang banun y kupu kauk tu'ui tutsjau rapu mjiung. Y kujui maiñ pu talung se matu de l'us mas mas matsa'au por ke tapu kua manameung maei matá ba kumba'au kua laei lanjiuts kujupu kujupu ratá y napu se de mataung pus napu pus kuas nip matsa'au napu kuas jai inu kale bakja porke maiñ kiñu ya cuando <noise> ki'iñ kixil pu pikiuang kuas lambu ya jai ya em kumba'au miak la'eje maiñ banjiu kingie kusei pus pus napu talung kiñu'u l'eje baju manajap pero kiajai pus chu ya kutue'et pur rapu njun l'jaung pero pero kauk latsau mas majau de pu talun de l'us napu mas mas matsa'au por ke napu kua lu'ui ladiu baeung ljua y pus rapu karat es pur kich'ijiñ re njaung. <noise>